أختار أشهد لحظه الهبوط على القمر في ألف تسعمائه و تسعه و ستين لأنها كانت لحظه تاريخيه غيرت مسار العلوم و التكنولوچيا و أظهرت قوه الإنسان و قدرته على تحقيق المستحيل بيكون رائع بشوف الناس تحتفل بهذا الإنچاز الكبير.